तुमन ला पानी की दिक्क़त हम तुमन ला एकर उपाय बताथन। जल कम्पनी के कॉल करथ समय ध्यान रखना चाहि। एक तो शांत रहो अपन नाम कनेक्शन नंबर पता अउ। समस्या के बारे में बतावा और शिकायत देहे। के बाद शिकायत नंबर और पावती लेहेबर न भूले।